أنا بفضل أكون رياضيا مشهورا ليش ؛ لأن الرياضة تخليك في أفضل حالتك البدنية و العقلية زائد انها بتعطيك شهرة واسعة علي جميع أنحاء العالم جميع المنصات ، تكون شخص مشهور له تأثير كبير علي عكس أن تكون موسيقي ، الموسيقي وايد ممتعه و جميلة لكنها ليست بنفس التأثير.